Pa vaire idee dë cum a s'fa 'na maiëtta dë cutun, sicürament l'as da buzugn dël cutun ch'ëntà cultivelu, pöi t'lu porte li, t'lu carde e ti faze ël fil e pöi a i sërà dë machin-e aposta che ch'a të fan la maiëtta dë varie dimensiun e pöi a i sarà 'na manera për campeie zura tüte cule decurasiun ch'a ie ades